Ghar par ek svasth pijja banaana kaaphee aasaan hai. Aala ek saral vidhi dee ja rahee hai. Pijja bes ke lie gehoon ka aata do cup, beking paudar do adha chammach, dahee abaakoop jaitun ka tel, ek bada chhammach thoda namak. Topings ke lie tamaatar sos ghar par bana hua ya peesa hua, batik kate hue taaji sabjiya. Shimla mirch, pyaaj, makka, jaitun. Low fat cheese ya paneer, taaji tulsi ki pattiya, sukhi jadi butiya. Pijja base tyar krna aata gunde, gehu ke aate mai baking powder aur namak.